أيوه، هذه الأرقام بترتيب عشوائي، <hesitation> ثمانية، اثنين، احدى عشر، خمسة، <hesitation> صفر، ثلاثة عشر، سبعة، واحد، تسعة، ثلاثة، ستة، اثنى عشر، اربعة، عشرة، اربعة عشر، خمسة عشر.